अब जोची जो दिवाराची द्वारा मा छेद करनकु एक औजार एगी औजार बीतीं आराम साई जिसे हम ड्रिलमचीने भी कंदाचिन